gott kvöld hvað gerist þegar tveimur stjórnlausum tröllum með matarlyst á túristum er sleppt á stað eins og Feneyjum sem hefur verið tröllriðið af stjórnlausum túrisma í marga áratugi þetta er ein af fjölmörgum hugrenningatengslum sem vakna á Out of control in

við Benedikt Nikulás anes Ketilsson vorum viðstaddir opnunina fyrir skemmstu áttatíu og sjö þjóðir taka þátt í

aðalsýningarsvæðin eru og gamla vopnabúrið

til húsa auk

íslenski skálinn er á eyjunni

hvernig er tilfinningin að sjá tröllin komin á vegg það er alveg geðveikt núna erum við búin að vera að vinna þar á undan vorum við í átta mánuði í Berlín í stúdíóinu að setja þetta allt saman í litlum pörtum og bara í gær sá ég

tilbúið hversu nálægt er bara fáránlega líkt

ég get bara sýnt þér hana þetta er innsetning svo er það tónlistin svo er það allt dótið

og

hinir fjóru stólpar verksins og hinar ósýnilegu línur á milli þeirra það er verkið það er ekki innsetningin það er ekki bara platan það er ekki bara social Media þessi ósýnilegu tengsl þau búa til þennan heim

beint að segja með þessu ég verð að vera

ég er búinn að vera svo lengi

að búa til verk þar sem ég fer inn í svona karaktera og núna er ég búinn að taka enn þá lengra í staðinn fyrir að vera með tvo karaktera inni í einu verki fasta inni

þá eru þetta orðnir náungar sem eru til fyrir utan salinn og eru verur og þeir eru að gera hlutina

tröll séu eins og grýla sem til dæmis safna saman börnum sem hegða sér illa og fer með þau í hellinn sinn og borðar þau og þessi tröll borða túrista þegar tröllin koma til Feneyja þá náttúrulega er svo mikið af ferðamönnum þetta er eins og köttur sem kæmi í garð sem væri fullur af músum hann myndi byrja að borða allar mýsnar að borða allar mýsnar

getur hver sem er lent í því að verða akkúrat þessir karakterar þetta eru

ákveðin öfl sem eru á bak við Thatcher eða

er yfirleitt eru þessi öfl búin til af samfélaginu Thatcher býr þetta ekki til eða Trump býr ekki til það sem hann er stundum eru eru tvö hundruð manns í einu stóru fyrirtæki og þau eru eitt stórt tröll eða það eru átta krakkar í skólabekk sem byrja að leggja einn krakka í einelti þá eru þau tröll það eru til svo margar verur sem eru búnar til úr mörgum litlum

svo mikla umfjöllun um hana nú þegar b b c er búið að koma hingað og taka myndir það er búið að koma hingað Guardian independent

allir sem koma hingað á tvíæringinn þeir lesa þessa þessa miðla hvernig er að vera einmitt fulltrúi Íslands hvaða merkingu leggurðu í þann titil mér varð hugsað um daginn um daginn það er

margar margar milljónir í þetta verkefni ég held að það séu fjörutíu manns búnir að vera

aldrei gert svona stórt verkefni

auðvitað er maður þakklátur fyrir það að íslenska þjóðin hugsi til þess að það sé sniðugt senda einhvern listamann og að ég hafi fengið að vera hvernig líst ykkur á sýninguna bara mjög vel hún er bara skemmtileg finnst mér mér þetta er öflugast af þeim verkum finnst mér stærst tröllin eru rosalega mikil tröll núna koma öll innyflin sem fjalla um það að heilinn á okkur sé í

að stjórna veran sem við erum sem byrjaði sem inni í einhverjum steini ofan í hafinu hún varð til í samvinnu við bakteríur tröllin eru framkvæmdaglöð og hafa fyrir utan minjagripi ákveðið að búa til ilmvatn sem og eigin fatalínu tröllin hafa áhuga á því að vinna með svo marga miðla og langaði til þess að hanna föt líka ég kynnti þá fyrir Eygló vinkonu minni sem er fatahönnuður tískusýningu og

kynnir hún er búin að breyta sér í stóru systur tröllanna og heitir

ætlar að segja okkur að hún hafi

á einhvers konar hápunkti ég upplifi mig á mjög góðum punkti í mínu lífi og ferlinum sem

myndlistarmaður maður er búinn að reyna ýmislegt þegar maður er fjörutíu og þriggja ára þá fattar maður líka samt að þó að maður komist á toppinn á Everest þá er það ekkert endilega það sem gerir mann hamingjusaman á hinum daglega degi frægð og frami og peningar það er ekkert svarið við lífsgátunni

gott kvöld

en sýning á verkum hennar og manns hennar sem eru brautryðjendur á sviði hafa verið búsett í Bandaríkjunum síðustu áratugi en komu til landsins fyrir sýninguna halla Oddný og Einar Rafnsson hittu Steinu Vasulka í galleríinu

skemmtileg sýning

formlegt og í römmum eins og það eigi að selja þetta

við höfum aldrei verið neinir sérstakir er mikið af nýlegum verkum á þessari sýningu því við erum búin að vera að gera þetta í fjörutíu ár en ein af þeim fyrstu verkum er þessi á endanum hún er frá nítján hundruð sjötíu og tvö en flest af þessu er frá rétt fyrir og eftir aldamót steina og

Prag nítján hundruð sextíu og tvö en þangað fór steina þá Steinunn Bjarnadóttir í framhaldsnám í fiðluleik þau fluttu saman til New York fiðlan vék fyrir hinni glænýju og þau hjónin urðu brautryðjendur á sviði

við vorum nokkuð mörg sem byrjuðum

seint nítján hundruð sextíu og átta eða

vera vinir af því við vorum með eitthvað sem enginn vissi fólk vissi ekki einu sinni orðið

við byrjuðum strax að gera einkennilegar myndir og okkar kollegum fannst þetta voðalega skrítið af hverju vorum við ekki að bjarga heiminum eins og allir hinir mig langaði aldrei til að bjarga heiminum það var alltaf sett það í alls konar form sérstaklega fyrir mér sem músíkant það var mjög mikilvægt að halda tímanum að tíminn væri

eitthvað sem væri svo mikilvægt

það skildu okkar kollegar faktískt ekki við héldum það lengi að það væri

enginn fyrir þetta það var allt í lagi þetta var bara svo gaman þetta var það sem við vildum gera

hafa verið sýnd á helstu söfnum og heims svo sem á Pompidou safninu í París Whitney safninu í New York

og kvikmyndahátíðinni í Berlín síðustu ár hafa íslenskar menningarstofnanir lagt rækt við list þeirra og tvö þúsund og fjórtán stofnaði Listasafn

rafrænnar listar á Íslandi í samstarfi við Steinu og Woody en þar er geymdur stór hluti gagnasafns þeirra hjóna það er bara svakalega gaman það er alveg dásamlegt að vera vinsæll á Íslandi ég reyndi að verða það ekki og láta engan vita hver ég var því maður sér hvernig

kemur heim sötra kaffi á götunni og svo framvegis en að hinu leytinu þá hefur Ísland alltaf haft mikinn

það voru aldrei neinir peningar og svo

til evrópskt system og amerískt system sem ekki kom saman en ég hef kennt alltaf öðru hvoru það sem var kallað ef maður talar við þessa krakka og þau segja eitthvað þá segi

fólk þeir hugsa eins ég það er

hefur það ekki hann getur ekki komið til baka til Tékkó og sagt svona hugsar mitt fólk en það get ég þegar stafræna tæknin ruddi sér til

rúms tóku steina og

síðustu ár hefur verið unnið að því að yfirfæra eldri verk þeirra á stafrænt form og sjálf nýta þau nýjustu tækni áfram við gerð framsækinnar myndlistar en hvað er fram undan hjá Steinu halda áfram að vinna að mínum myndum ég er hætt að nenna að taka þær það var alltaf mikill partur að hlaupa um fjöll og firnindi og taka myndir en ég lifi í hundrað ár þá verð ég samt ekki búin að vinna að öllum þeim myndum sem ég hef mér finnst gaman að málverkum og svoleiðis það talar ekki til mín ef það er ekki á hreyfingu gaf mér hreyfingu það var alltaf eitthvað að hreyfast í myndinni stundum var þetta voðalega langt og leiðinlegt

myndi segja af hverju get

stutt verk enn þann dag í dag er það svoleiðis að allir fá stutt verk svo mig langar geysilega mikið

löng verk ég held að ég sé á leiðinni í löng verk kannski eins og sinfóníur þess má geta að steina og verða heiðursgestir á

skjaldborg sem haldin verður á Patreksfirði um hvítasunnuhelgina þar verða valin verk eftir þau hjónin sýnd og þau fara yfir feril sinn gott kvöld

eða lifi listin en þótt listin listarinnar vegna hafi verið sett í öndvegi á hátíðinni er undirtónninn engu að síður pólitískari en oft áður við Benedikt Ketilsson vorum við opnun ein viðamesta og virtasta heims er haldin í fimmtugasta og sjöunda sinn í ár alls taka áttatíu og sjö þjóðir þátt í hátíðinni en auk hátíðin sjálf upp samsýningu hundrað og tuttugu alþjóðlegra listamanna sýningarstjóri hennar er eða lifi listin lifi það hefur vakið athygli að

tímum í heimspólitíkinni ákveðið að leggja ekki undir tiltekið þema eða málaflokk heldur kosið að beina athyglinni að listinni en listamennirnir sjálfir virðast hins vegar margir vera með hugann við atburði

líðandi stundar ég er svolítið búin að að raða þessu saman í eitthvað sem mér hefur fundist einkennandi og maður sér vissulega í gegnum marga skála sem er mest talað um það er ákveðið ástand sem er í gangi í heiminum í dag sem fólk er vissulega að endurspegla það eru nokkrir eins og fólkið segir ég myndi fyrst og fremst nefna Þýskaland hún sterkt inn þetta er ung listakona hún vinnur mikið með sínum jafnöldrum og er mikið að vinna með tjáningu líkamans það er eitthvað sem fólk hefur

í biðröðum eftir ríkja mikil leynd yfir henni hvað hún muni gera hún notar oft dýr hefur verið að vinna með fólk til dæmis þetta eru mjög

sem hún er að fremja og það er eitthvað sem er mikið beðið eftir christina átti kollgátuna því við opnun var tilkynnt að hin þýska

hlyti gullna ljónið aðalverðlaun hátíðarinnar svo bandaríski skálinn hans er virkilega beðið eftir í rauninni mark

er heimsfrægur það bíða allir eftir að sjá hvað hann muni gera hann er svartur karlmaður hann hefur mikið talað um það að hann hann hann eigi erfitt með að vera að fara fyrir hönd síns eigin lands sem eru Bandaríkin þar sem

sem það eru mikil átök sem eiga sér stað

og hann upplifir sem svo að hann sé í rauninni ekki af sínu eigin landi þess vegna eigi hann erfitt með að representara það á móti sem er líka fyrir hönd Bretlands hún er

myndi ég segja hún er fyrst núna mjög seint í sínu lífi er hún að ná þessum árangri sem listamaður ekki listakennari hún hefur alltaf verið þetta er stór vendipunktur fyrir hana margir bíða mjög mikið eftir því íslenskir listamenn koma við víðar en í íslenska skálanum til dæmis flutti Styrmir Örn Guðmundsson við opnun litháenska skálans það er hægara sagt en gert að komast yfir alla þá list sem er í boði á Tvíæringnum sem stendur fram í nóvember ég skanna allt

fyrirfram svo verður maður líka að vera opinn fyrir því sem dregur mann áfram ég dæmis mjög spennt fyrir japanska skálanum í ár hann virkar mjög interessant að vissu leyti ég er svolítið spennt fyrir frá Þýskalandi en ég er líka spennt fyrir kanadíska skálanum ungur strákur sem er mjög áhugaverður það er eitt og annað sem sem togar í mann skipulag þetta er risastórt svæði við verðum einhvern veginn að velja og hafna

íslenski listamaðurinn Ólafur Elíasson hann setur málefni flóttamanna á oddinn í sýningunni og segir listamenn geta haft bein áhrif á samtíma sinn ekki síður en stjórnmálamenn sýning Ólafs Elíassonar er í raun vinnustofa þar sem gestir geta sest niður með flóttamönnum sett saman ljós og hlustað á sögur þeirra í leiðinni kannski er græna ljósið bara

að vera í staðinn fyrir að hlusta hvað eru hinir að segja auk þess að gera flóttamenn sýnilega notar Ólafur græna ljósið sem vettvang til að safna fé fyrir málaflokkinn

vinna og fá pening fyrir það við erum hérna í smá donation dæmi það þýðir það að maður getur

tvö hundruð og fimmtíu evrur svo fær maður donatað til baka græna ljósið það er fullt af fólki sem hefur keypt hérna í dag það er frábært peninga sem þú færð

komin upp í tíu þúsund evrur það tilraun hvað getum við gert sem við gerum öðruvísi heldur en við sem við músík og dans og rithöfundar og svo framvegis sem eru hérna eru eiginlega meira í hefur eitthvað annað að bjóða upp á

það er samvinna með kommune frá Feneyjum líka

radioinu það eru níu indieos sem eru allir í samskiptum með ríki þetta hérna projekt er eiginlega fully projekt þetta er ekki listaverk þannig

er að vinna með þetta líka

Ólafur segist kunna vel við sig á landamærum fagurfræði og hins félagslega ég hef alltaf talið listaverkin mín sem eru bæði abstrakt mynd og líka social hugmynd

það sé alltaf tengt maður kannski sér minna af þessu í það sem við köllum venjulega

er aðallega um peninga en greinilega er held ég

jafnvel kallað þetta social

að gera einhvers konar system sem maður getur copy við skulum sjá ég ætla að reyna að sjá hvernig þetta gengur við höfum gert þetta í þriðja skipti þetta fer gaman að breiða þetta út og

öðrum stað líka en hvernig hafa gestir á Feneyjatvíæringnum tekið framtaki Ólafs ég held að viðbrögðin og það er gaman

snobbaður líka þetta hérna rými er ekki mjög snobb ekki núna allavega þetta gengur mjög vel